Ninko, ёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj nápёloŋ, kёwas nápёloŋ, untáajá, ёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj nápёloŋ, kёwas nápёloŋ, untáajá, ёloolan <hesitation> kёtёb, <hesitation> kёwáanţ.